Suni ió taká tisaá takaá ku este. este tu kaka'ant jina'atɨ pero esté suni kaketa'anti xi esté sa'a kɨtɨ un yu'utɨ te suni inka kɨtɨ un sa'ati yuutɨ suni.